كان علي مجموعة من المخلوقات يلي ما بنعرف كيف كانوا او شنو جنسهم لانه هم ما هم شبه البشر ولا شبه الحيوانات اللي بنعرفها كانوا اطول بكتير من البشر يلي بنعرفهم ووجوههم ما لها وجوه بشرية كان شكلها يعني وجه دب وجه الديب فاتضح انهم مستذئبين.